ہیئر ڈرائر، چُھ اکھ الیکٹرو مکینیکل آلہ یُس نم مَس پیٹھ محیط یا گرم ہوا چُھ وایان تاکہِ مَس خۄشٕک کرنہٕ خٲطرٕ چُھ آبُک بخارات تیز گژھان۔ ڈرائر چِھ پرتھ سٹرینڈ اندر عارضی ہائیڈروجن بانڈن ہنٛز تشکیل تیز تہٕ کنٹرول کرتھ، مس ہنٛز شکل تہٕ اندازس پیٹھ بہتر کنٹرولس قٲبل بناوان۔